Callayze no araŋ na ay hã kaŋ i ga daŋ fu ra haray, matekaŋ a albarka go da, da matekaŋ da i na daŋ a ga boori. Barfoyaŋ ga daŋ fu mayo ga, barfoyaŋ ga daŋ taga ga, di na daŋ fuwo ma boori barfoyaŋ mo ga daŋ no ka ɲgay fuwo a ra, bonŋga kulu gana ka wundi. Toh ba nin wo may no da ni ka ni di ni furo ka'ka fuwo ra ni di fuwo a boori. Zama ni na daŋ naŋgu kulu, ni na daŋ ka wundi a boori, i hanna no, ni ga di fuwo kala a ma boori gumo mate kul kaŋ ni ga ba a ga boori. Toh da ni tun kay nin mo ni ga jin ka tuusu-tuusu ka hinse, ni ga ni kwakwabe ni di i si ziibi. Da i ziibi haŋkaŋ hane ni du lokaci ma ni ka ma ni ɲuna, da ni'ni ɲuna, ga ma ni yandi ga ma ye kani ye. Barfoyaŋ mo da i kwagu kala i ma ni pati ka zabu zama i goono kuuru ganda, da i kuuru ganda ziibo ga ba i ga da hana kulu, ni di nidin ɲunayŋo, amma da goono beene-beene ni di a ga boori. Fuwo bumbo baikulu kaŋ ka, a ga ne waane wala wance fuwo a boori, za kaŋ i du callaizo daŋ boŋga kulu ga naŋ kulu a daŋ fuway mey ga, da taga ga no ikulu i daŋ a boori toh ni di, i ga ba yaadin. Kala day i ma ne wance amma i na nooru wi wance se amma fuwo ya, barikalla no fuwo go, fuwo boori yaadin no i ga ba baŋkaŋ fu da bora du daama.